Siisee niŋ i ye a dalindi i ka domoroo dii a la, hani i loota naŋ koridaa bundaa le to, niŋ a ñaa ye i je, aniŋ boroo bi naa la le fo a ye, fo a ye futa i ma, i ye i ye domoroo bondi naŋ a ye maaboo dulaa to, i ka domoroo bondi naŋ daamiŋ, i ye a bondi naŋ jee i ye naa i ye yuruntu a ye, a ye a domo aniŋ a la dinbaayaalu ye baluu a la